woni sunii ak ishin midasit maedenii garii woni-woni ak ishin gubba yabet, mil ishian sun dedeera ishinen lilla kukurumsiti duum akasinii woni yabetiey bare gubaa fa, ishin lilla kurumsati beedi, jabdua, mil ishianen lilla jajaba, kesan ishianen jajaba.